Ganpu titi satu witu elo keto dana nino wotu pasukampe wotu ikang pakoa mpen cakalang cinumis `seotomantes ado sedapni tu memarisamang sedap rumahi wosan wastenlei wotusowokunolaku santang kental pakanan rica roha bukanan pemang menang numa odo searumekenan pako waiteneiti wosotu timokuti memang nitu tinamakuti wotoi pakainola kompain dinudut kinotor dinudut odo taloso sedap apalagi mennuma pekekatan pakoatenema kudi nukebiasaan wangitu castu kebiasaan wangi saja kita sonsaiti denamakuti womanstendei sio rumai ingko kegunaintu apalagi kumangpewastendei waistendeisti saca sakit-sakit tanolebe taimormakan wasputikan kanputi musimo kumang maistendei karna watendeiti diastirumowengan angkaseatan to-toan. Mengilangkan penyaki wiraroro nawaki aiti satu kuaenu dokter aimoto rumakang kang puti soroimase topaposanan aitoromakan musti mo makan puasteine nitung kegunaantu masti tinamtuti pakansa menemanguma kapamange tamaisya mertatotumaluntung mange menang kota eda wowa mokantin makut deng apa newang adoh cakalangtinu sekapatendroa adoh nitimoro main sedap rumainitu saatimo nangeanta umamne minang minang kotamubagu oda ukan ngana kapa kita minange menang pante kemin kenepe pekekate ne roati kapa cakalang tunumisti nutuma.